من المهم إنو الزول يكون عندو زاكرة كويسة، لأنو بيتفيدك في حاجات كتيرة، أنا شخصياً النوع الزاكرتو ما كويسة للأسف، فبنسى حاجات مهمة كتيرة و صعب برضو أركز مع الزمن لأنو بنسى المواعيد وكده فدايماً بكون متأخر، فالزول لازم يكون عندو زاكرة كويسة و لو ما عندو يحاول يلقى بدايل عشان يعوض مثلا يكون عندو مذكرة ولا أي حاجة.